Ñuú san antonio ntaá tiempu diciembre saa chi vijin xeen saá a nta ne'e ya ja nini, ja ne'e ja ni'ni te sava ntú las docé sava ntú kua itní xeen sa'a, te ja yóo enero chi vijin naía sa'a yuan te ja yóo febrero yuka ka kana xeen tachí, tikachi yaá, marzo chi ja nu kuna itni kana tachi te ja abril mayo junio ku ja ntejá ja itni xeen sa'a junio julio tain nu sávi, ja agosto. setiembre kuja oó nasa kejaá ntaá huracán vijin xeen. kana xeen tachí, octubre kapena nteja sa'a vijín in nta sa'a sa'a vijin kuún savi nitní sa'a septiembre suni vijin. nitni kó kana xeen kananá tachí te noviembre ku já vijin te vijin xeen sa'a ja ne'e a ja ne'e ja nini chi suni vijin xeen sa'a.